Mi yelan mi dinga majjutuggo wakkati mi yidi pat, ngam mi majjita be himbe to be nasti babal kalludum ko babal je handai be nasta, mi hosa be min majjita min vurta ha babal boddum je be hebata… <hesitation> je be hebata de'itaare latta be wala kulol ha yonki mabbe.